Ia, karà ataoko izen̈y zah koa mahery fô. <hesitation> Raha ataoko izen̈y, za zen̈y mitariky, irô olo haiko, ndreky vahoaka àby io zen̈y za. Mba hitsinjo ndreky asa hoany firenena koa zen̈y, hahery fo ndreky ho tia tanindrazana.